Prilli më kujton festat si Pashkët, çë festojnë ringjalljen dhe shpresën. Është një moment për t'u mbledhur me familjen dhe për të reflektuar mbi fillimet e reja, me tradita çë ndryshojnë në të gjithë botën.